Carru'i nyä'ijtu nyä'ij llanta, ijtu 'yanhtuk, ijtu myotor, ijtu 'yespejo, ijtu mäjmä ryadila minpamätä, minpamä tzämi titya'p, ijtu pyo'kstäk jut'tyä po'kspamä ja'kutyä manhumä, y kyojtayajpa gasolina titya'p, mas.